“घृणा” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे पहिली बात कहोक नफरत, असहिष्णुता और नकारात्मक भावना आत हए । घृणा कहोक कोइ व्यक्तिकि, वस्तुकि, विचारकि, या परिस्थितिकि प्रति गहिरो द्वेष और ना पसन्द हए । जा भावना प्रायः गजब असहमति, चोट या दुःखकि परिणामस्वरुप उत्पन्न होत हए । घृणा एक अत्यन्त पैनो और नकारात्मक भावना हए जौन हमर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्यके असर पारन सकत हए । जा हमके दुसरेसँगकि सम्बन्धके बिगारन, द्वन्द और हिंसा उत्पन्न करन, और समाजमे विघटन लान सक्हए । घृणा हमके दुसरेसँगकि सहिष्णुता और समझदारीकि डगरसे दूर लैजात हए । पर कभि–कभि घृणा एक संकेत फिर हुइसकत हए । जा हमके कित्तो गहिरो चोट लगो हए करके फिर बतात हए । जाके बुझके, आत्मविश्लेषण करके और सहि तरिकासे सामना करके हम जाके कम करन और जीवनमे सकारात्मक परिवर्तन लान सक्हएँ ।